Nde a tang mu tar ɗikin ɓit kume. Ku shee ni a tar ku kume, tar ku vel, tar ku kun, tar ku feer, tar ku paat tar ku peeme, tar ku feermeekun, tar ku feertiit, tar ku paatmeefeer. tar ku kakapaat, tar ku trepsar mbaa kume, tar ku trepsar mbaa vel.